Boddum nafturgo na'uraji jamanu ha hakkulungo wulugo ko fewugo babal. ngam himbe heftan dume be wontiri, guldum na titi be ko pewol ngam be taskina dum.